<hesitation> Tsindri-tsakafo, raha zen̈y mà desera? <hesitation> Ino eky raha volan̈iko? Irô misy tsisy keky e, zen̈y rah ziô ty afaka andramanina, avô irô kremo fan̈anaovan-drô desera banany flômbe zen̈y ziô no azoko hon̈ono, karà zen̈y.